O ña nravii xhicahn nri yó ta ngu yatayó, yua iti vendre nridajan ta nreni na kini va chinrea nru ña koo nrakunri, ta xandri kadachónnri ho o on nó iti anra inka no kavee ta xhini xhinimi ñá xhinreanru chí kini kini va ña nravii yó.